Al e sicüment pusibil avei 'na vita mural, nurmala, urdinà, sensa problemi anche se chërde pa ën gnüne religiun, së però t'chërde ën 'na bun-a religiun automaticament la tua mural a dëvrìa curispundi a lon che t'chërde